Mita se'em ti mam dikɛ dita dia daarewoo. Ma san kabela yɛ'ɛsa zi'an, ma ta'am dikɛ paɛ mitepia la anuu di dia. Gee n san ka kabela, mm la ta'am gaŋɛ bala. N san kɔ'ɔm le kabela paa di'a ti tuunɛ la toli gee basera ma mɛ, n ta'am dikɛ mitepia bii mita anii puan dikɛ di ɛɛn hɛɛn. Bala fu san bisɛ bakɔi. <laughs> Bakɔi puan wa la wan paɛ wuu, mm, la paɛ gogo ayi. Beni zuo fu san yeti fu kɛkɛ mita duma la bulika fu san yeti fu dikɛ mita pia di, wuntɛɛŋan mita pia zaanuurɛ mita pia, mitepita n bala. Mitepita tara bala buyopɔi Mm, gogo pisiyi la ayima n bala bakɔi puan ti n dikɛ di dia.